<noise> A Japon da toets'ando <noise> kôntinantaly gn'andreo ao. Simary tsy da ampy ora lôtsy, simary ts da manitsy lôtsy fe ts da mafana be koa.